Teil om peris äge stiil! Et kost ti opsõti niimuudu pükse üle pää tõmbama? Tuu näge nii äge vällä. Ma tiiä küll, tuu om tuu Püksi Piitre!